لتحضير طبق من سلطة الفواكه الطبق طريقة تحضيره وايد سهلة وهو من الاطباق المفضلة ، أول شي بتچي بمچموعة من الفواكه اللي تبيها اللي تفضلها و في الأول تنظفها ، وبعدين تحأول إنت تقطعها قطع صغيرة وإذا كان بدك تزود ملعقة ملعقتين من السكر إذا كان بدك تزود مأي إذا كان بدك تضيف أي اضافة إنت وزوقك علي حسب اختيارك.